Sèè ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋje maŋ nyiìŋ tɛ̀tɛ̀, ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ke bɔ miɛ̀ŋ nìì lɛ sie ka nyiŋ nyùnȧŋ bòlòte kaa sìȧ ee e kìlɛ̀ koi, e hoonɛ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ jè maŋ nyiìŋ, è nɔ̀ŋ naȧŋ hȧì mȧȧŋ koya wèè e zùwò dùmɔ̀ɔŋ, mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ naȧŋ jɔ̀ɔ̀pȧìŋ tìyèe ɔ̀ɔ̀ taaiò, è niŋ wooyè e go pɛɛ naȧŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ hoonɛ̀ŋ naȧŋ e nyùnȧŋ ja kènaŋ naȧŋ yòo dè bù è jè, tii yaȧ naȧŋ nɔŋ wèè e zùwò dùmɔ̀ɔŋ, kɛɛ nɛ̀ŋje maŋ nyiìŋ siaŋ e jè, e yèɛ mùŋ jè maŋ nyiìŋ lɛ, mùŋ go ɓɛɛ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ bȧ wèè maŋ jè koya, kɛɛ sèè maŋ nɔŋ jè nɛ̀ŋjè maŋ nyiìŋ, mùŋ gò ɓɛɛ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ bȧ wèè maŋ jè koya kɛɛ sèè maŋ nɔŋ jè nɛ̀ŋjè maŋ nyiìŋ, tii nȧŋ nyɛ̀nɛ̀um muŋ hnȧŋ kɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùȧ, è nyɛ̀nɛ̀um wèè muŋ dɛkɛ̀ kìlȧ, kɔɔ mɔɔ̀ŋ hnȧŋ sùȧ nyùùŋ gbiŋ yɛmɛ̀ùm wȧȧŋ ɓɔɔ̀ ɓɔɔ̀ wò yaȧ kɔɔuŋ nɔɔ̀ŋ sùȧ, e nɛ̀ŋjè mȧŋ nyiìŋ siaŋ, sèèùm goiŋ nɔŋ kɛɛnɛ̀ŋ e fòo, gȧaŋ goo nɔŋ nɔ̀ŋ e fòo le, kɛɛ yoo nɔ̀ŋ, maŋ nyiìŋ tɛ̀tɛ̀ muŋ nyùnȧŋ nɛ̀ŋje mɔ̀ɛ̀ nɔ̀ŋ mȧȧŋ ke bɔ ye mùŋ kùwà nyìŋ mùŋ nyùnȧŋ ke bɔ mɔìŋ nyɛ̀iŋ nȧȧŋ jɔ̀ȧum nyȧŋ nȧŋ jè, koya nɔ̀ŋ naȧŋ hàì sùȧ mùŋ nyùnȧŋ jɔɔpaìŋ mɔɔ̀ŋ nìŋ jè, sèè miȧŋ dayȧ woim hȧȧ ke gȧȧŋ, mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ bɔ miɛ̀ŋ maŋ nyiìŋ kȧ nyiŋ jè, è nɔ̀ɔ̀ŋ hȧì sùȧ koya è nyùnȧŋ ja wiɛ̀ è jè, nyùùŋ gbiŋ guò ɓèmè jouŋ fɛi mȧŋ ȧŋ jɛ̀ì aŋ kȧȧ maŋ fɛi nyiŋ mȧŋ, kȧ jɔ̀ȧ kȧ hawe kȧ zòòlò dayȧ kȧ hawe because nɛ̀ɛ̀ŋ dayȧ yaȧ nyinie weèim, miŋ kuwȧ è jòòwo bȧ gbiŋ, sɔɔ̀ nɔŋ kauŋ tɛnɛ̀ŋ kauŋ gè i sɛ̀ koya gbiŋ mìŋ siȧ wèè hȧwe kauŋ zoolò, sèè mìŋ yɛmɛ̀ nȧaŋ ɓɛɛ nɛ̀ŋje mìŋ jè e pɛɛ nɔ̀ŋ nɔŋ jɔ̀ɔ̀pȧìŋ gunɔ̀ɔŋ, ɓɛ̀i nɔŋ ke jii miɛ̀ŋ naŋ yai nɔŋ fɔ̀ mìŋ jiiyȧa nɔŋ ke jiifȧa diɛŋ, e pɛɛ nɔ̀ŋ kènaŋ niŋ kȧìŋ nɛ mìŋ jiiyȧ nìŋ jiifȧa diɛŋ ke jii miɛ̀ŋ dònȧŋ fɔ̀, kauŋ joowò kauŋ tɛnɛ̀ŋ wèè e yèɛ wò yaȧ nyinie weèim, maŋ pɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ e nɛ̀ŋje mɔ̀ɛ̀ e dìȧ ke saaŋ sèè dayȧ nȧaŋ nɔŋ woò wȧȧŋ wò yȧùm ɓèmè sùȧ wò yàùm ɓèmè sùȧ, mȧŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ mɔ̀ɛ̀ dayȧ nȧaŋ nɔŋ woò wȧȧŋ mùŋ yaȧ kɔɔyɛ mùŋ yaȧ kɔɔyɛ, sèè miȧŋ ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ jɔɔpaìŋ, e pɛɛ nɔ̀ŋ ja kènȧŋ mìŋ jè nɔŋ mìŋ naŋ gè dayȧ sɛ̀ wèè ɗɔɔ yii, mauŋ tɛnɛ̀ŋ gbiŋ jèiŋ nɔŋ mȧȧŋ nèè nyùùŋ naŋ jè nɛ̀ŋjè hoònɛ̀ŋ, ɗɔɔɛ̀ìm kɛɛnɛ̀ŋ hoònɛ̀ŋ lɛ kȧ nyùnȧŋ tɛ̀ɛ̀ yȧwi nȧȧŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ è jè, ɗɔɔɛ̀ kènaȧŋ nɔ̀ɔŋ lɛ̀ kȧ jè ɓɛìŋ nɔŋ tɛ̀ɛ̀ kȧ gè zɔlɔ̀, kɛ̀ tii dayȧ kuwa ɗɔɔ yii weèim ngèè, soo miŋ fè nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ mìȧŋ yè tɛɛ̀ fòo nȧaŋ sooim fè nyunue, ɔ̀ɔ̀ ja kènaŋ le nȧaŋ, e yèɛ nɔŋ dayȧ fèìm lɛ mìŋ yaȧ zɔlɔ̀ sùȧ niì sìa gbiŋ wèè tii, kauŋ gè sɛ̀ kauŋ tɛnɛ̀ŋ wèè tii kɛ̀ tii wò naim fè wèè ɗɔɔ yii, kȧ jè kȧ kpɛɛƴɛ̀ wèè tii yȧwi nȧȧŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ,